Buredi ko nyamte ira fannuji nonuji noye annduɗen. Ko annduɗen ni anen buredi buredi ni. <noise> Amma ko waɗirte saidi buredi woɓɓe waɗira ɗum <noise> fulawa e wodi woɓɓe waɗiro chondi nyebbe e wodi waɗirego chondi ira alkama en, na ko kolli en ko nanda e muɗum.